א ניי מאשין ארבעט ס'איז דא א, א די פלאץ ווי מ'לייגט אריין די סחורה, און ס'איז דא א פיסל, מיט א נאדל ביי די זייט, מ'מאכט אראפ די פיסל אז ס'זאל אנהאלטן די סחורה און פון אונטן איז דא א ברעיק, און מ'דריקט אויף די ברעיק צינדט זיך אן די מאטאר און ס'ארבעט און ס'מאכט אז די נאדל זאל ארויף גיין ארויף און אראפ פון אונטער די נאדל איז אויך דא א באבין אזויווי וואס דאס ציט אריין סחורה, און מ'דריקט און, און ס'גייט זייער פשוט אריין און ארויס.